Vitnaa koo ndee jandiuu te ñaatiuu meenine pl <hesitation> a nyiixii kolo jiaa ku ja niixuuteéde jaanaá te vitnaa xiio pl <hesitation> a daana'anidi vitnaa kodeja ndii tinta xeetniiñu te jiaa kuja te'endo io tini'ini nuu kolor tinta tejiaa te'endo te aaxi na'aka kudii kutniuuni xiiava'a yu te ndi'i jiaa ku ja xiindeeña'a pl <hesitation> a ja ju te'endo.